Aɗa waawi jokkude moƴƴinde keppol baɗte dow moƴƴirde ceede nder kulol ngu. Keppol baɗte nder saññe ɗee ko nyaare balɗe lesɗe, kono ɗum waɗi tottude lesɗe ngennirgol. Si tawii puccu ɗee woodi kala miijo waɗannde, ɗum woodaani cuɓtinaaki dum ngal.